مشاركة الشباب في الأمور السياسية أكيد طبعًا مهمة جدًا هما مستجبل البلد، ومشاركتهم بتساعد في بناء المجتمع كمان المجتمع بيكون أفظل وأكثر عدالة بس لازم يكونوا واعيين ومثقفين عشان يجدروا فعلًا يساهموا بشكل إيجابي وكويس ويفيدوا فعلًا البلد.